Rí ikhúún, rí mbá kolór maxaꞌ phú mitsiꞌyá, phú mitsaanꞌ, phú gagi, numuu rá, ríjndo̱o rí rígíꞌ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí náa̱ꞌ júbá gii̱. Ríjndo̱o rí tiémpú rí naxnáa̱la ruꞌjua, narudu̱u̱ꞌla ixi̱, narudu̱u̱ꞌla iná, narudu̱u̱ꞌla ra̱xa̱. A̱ꞌkhui̱ rí naꞌni maxaꞌ xógíꞌ júbá xúꞌkhui̱ rá. Phú mitsiꞌyá júbáꞌxu̱ꞌ ríndo̱o ríꞌkhui̱, ríndo̱o xkui̱ jaꞌnii. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí ikhaa tsú maxaꞌ e̱tha̱ jún rá, pues gíꞌdoo̱ rí ndaꞌya puée̱, ndaꞌya, naꞌni mitsiꞌyá, mitsaanꞌ júbá ma̱tha̱yangoo, mitsaanꞌ xógíꞌ. Phú mba̱a̱ gíꞌdoo rí maxaꞌ rí para ikhúún, rí ikhúún naju̱mu̱ꞌ ja rá. porke phú mitsiꞌyá, phú gíꞌdoo̱ rí naꞌthúún gagi, phú gíꞌdoo̱ rí mitsaanꞌ mitsiꞌyá kujma. A̱ꞌni má a̱jndo̱o rexa̱a̱ꞌ ríndo̱o rí mitsiꞌyá maxaꞌ, a̱jndo̱o xú tsímáá e̱ꞌkha̱ gi̱ŋááꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ exná. Porke ríndo̱o nda̱nguá maxaꞌ, ríndo̱o xú tiémpú na̱ka̱jnúú ixi̱ i̱ya̱a rí júbá gii̱ꞌ xúꞌ, migíná kri̱ga̱, i̱ndóó mingidiꞌ ú, i̱ndóó mika ú. Jngáa̱ en kámbió rí maxaꞌ gii̱ꞌ rá, pue mitsiꞌyá edagíŋáꞌ, mitsiꞌyá e̱ꞌkha̱ gíŋáꞌ, rígá mixa, rígá náa̱ꞌ ma̱ra̱ꞌjúún mbi̱ya̱a̱la xa̱a̱ꞌ mba̱ya̱a̱la. a̱ꞌkhui̱ rí phú mbaa̱ ú gíꞌdoo tsú maxaaꞌ rí para ikhúún, phú mitsiꞌyá, phú tsímáá, porke mbaa̱ ú bídá exníi̱ rí ikhaa̱ rá. Mbaa̱ ú ú exníi̱, naxníi̱ náa̱ꞌ desdee náa̱ꞌ guꞌjuááꞌ, naxníi̱ desde para xu̱kúꞌ, porke ikhaa ríꞌkhui̱ júwé jma̱a mangii̱n ríndo̱o maxaꞌ. Gi̱ŋááꞌ phú i̱tháa̱n naxnáꞌlú rí maxaꞌ e̱yo̱o̱ rí ikhúún. Phú mitsiꞌyá, phú mitsaanꞌ. A̱ꞌkhui̱ rí khaa gíꞌkhui̱ gíꞌdoo numuu xúꞌkhui̱ rá.